Nani mara ya kwansa kabisa ngile ansa itumia manati si unafahamu manati manatia alayayakufuta namanaii tukawa tuna twe waa mateye ndo ngashebahatika ipata mafunso a jeshini ka ni jeshini ngiveli tukeenda fiteni mpaka uganda ngile enda mwaka a sabini na tisa ngakaafo ngashefuma fo ngalolya jeshi ngeshe waa vandu nahi ngatisha, ngasha kaa ngashe ola bunduki yakwa monuyo sa ngetumia mpaka kaindika ngekaba mafuve, ngapata ulinsi handu nge tumia. kwahiyo maisha ya jeshi nime ishi mda huo. ngetema na ifuga kwahiyo ngefuga nnguku, ngafuga umbe na nnguruve.